Ñ'antony ñ'ilà ñy kombariky: -Hikarakaraa no hangalà tany hiasà nteña. -Hamoroña lavaky, noho hañodiha tany. -Manahakan'izay koa fañaria, ñy raha maloto tsy ho vitany ñ'olo aminy ñy tany hiasanteñ'eo.